Ndi hali boŋi we de umada ma suwañena, umada jédi bta, bduulu ube ujódi wéntele wommu <hesitation> byuusi, <hesitation> ngi yaaye biŧobta, binan bi túm haji ma mma gí bta ma.